Turmush qurishga qaror qilishdan oldin insonning xarakteri, qadriyatlari va umumiy hayotiy maqsadlarini bilish muhim. Shuningdek, uning muloqot qilish uslubi va turmushdagi qiyinchiliklarga qanday munosabatda ekanligini bilib olish kerak.